Fomba ifandrisan'ny zaré samy piso ndraiky zareo miarakaraka magnagno igny avakeo zareo mifampiorokoroko vôdy koa avakeo zareo ka tsy mifanaraka magnagno agny igny miadady mandragondrangotra ake zareo.